تمام أنا هقولك تعمل ايه؟ أولا هتخلي جزء للأيه تركنه على جنب ديتي متجيش جنبه أبدا تمام ، ديتي اسمه جزء الطوارئ ...و الجزء التاني تقسمه جزء تخليه أكبر لأكلك و شربك ولو حد تعبان وا وا وا... والجزء التاني داتي تخليه ممكن يبقي تبع الطوارء متجيش جنبه واصل و ممكن تستخدمه بس ايه ؟ وقت ما تبقي محتاجه فعلاً